Inyama ndikala nkulitama muda muda mtaree jalo kunangika, kwasi jakunyumba tusovie munyumba kuvu ubanike, jiva kavu, jikuuma sana, uvubichi wujubichi wula wiheka, ili kusudi jireke ukuma iharufu, jirekere ukunung'a jirekere ukuvora. Lakini inzira ijingi wesa utumile labda kwakuvika <noise> mfriji, ibarafu jiring'ara, make jingavene ng'ara, <noise> jiwesa yaani inga mfijima jitunza ima- ing'ara jira inyi imboka inyama jira jakula ukunangiha, <noise> kwahiyo jiwesa jikusa jikurya atisifidata tiuwiki <noise> werya. <noise>